بالنسبالي أفضل التخييم في وسط الطبيعة الخلابة الجميلة لإن الطبيعة أما تدي إحساس بالهدوء والراحة النفسية والاستقرار، وكمان صوت الشجر والهوا النقي والش <hesitation> والسما تجربة متتنسيش. أما الفندق الفخم فهو راحة هتخلص خلال كام ساعة لكن أوقات كتير بيكون عادي لو هنقارنه بالجمال الطبيعي.